دائما ما أفضل الموسيقى الهادئة هي التي تجعل الإنسان يعيش في راحة يترك الهم وراءه ويبدأ أن يعيش في جو هادئ ورومانتكي.